Skuyrels e tokkira ɗate feere feere e resa abinci. arande foti ɗum hocca ñamteɗum ko tokoy ɗum aadano ɗum dum resa ɗum ko ɓaawo lekki ko ɗum wasa baññe ɗum waɗa ɗum.